In ntucha'á, ntucha'á ja kayeéna ñuúna yaa ku ntucha'á vincha, ntucha'á tika, ntucha'á kuñu kɨnɨ, ntucha'á kuñu <hesitation> xintiki, ntucha'á <hesitation> tika, ntucha'á, <hesitation> taka nu ntucha'á ja ka yeéna yaa jina'ana suni asu te ja kiwi nu ntuchaá ku: yaá ichɨ, yaá ichɨ, tinána, aju, nɨɨ kiwi nu te ku asu ntucha'á ya'a te inka inka ja ku ntucha'á yaá kuí, ntuchaá yaa kui suni ka yeéna jin taka ja ku kuñu kini ntucha'á kuí suanni suni ku asu yeé ka yeena jina'ana te suni ntucha'a yuan kiwi siki, siki yuaá, kiwi nu kuñu te asu ntucha'á luli yaa ku nu ka yeéna jina'ana ɨó tɨnɨ nu ntucha'á, ntucha'á este ja nani semía ka ka'antuna ñuúna ya'a jina'ana ku ntucha este. Ntucha'á ntucha'á ja ku ntucha'á yaá yaá kuí kiwi ni ma yaá kui jin te inka ku ja ntucha'á ya ichi ku ja ku ñukun ntucha'á in jaña'a ku tichɨín in staá nɨni te kiwi nu ntucha'á te asu yeé suni, inka ntucha ku in ntucha'á ntiwi, ntiwi yuú te kiwi nu ntucha'a te suni ku in ko'o jin in staá nɨnɨ, jasi inɨó jaña'a yuan ku nteyu ja kayeéna jinaana taka este nu ñuuna yaá.